Dadi ua, ahu nena ge sioko ngone toma you, sioko yali ngone toma alu ngone fo so dofu matorora sedaba ngone waca sukur te jou madihutu la ngone ahu ne sanang, kalo ngone fo gahi ngaramoi se waca sukur ua brati duga sanang ge aku ua.